Makõsöögi sisse piä-äiq nii pall'o tsukrut pandma. Tõnõ asi – piä-äi valgõt tsukrut pandma. Või säänest rafiniirmäldäq pruuni ruutsukrut pandaq. Vai mett.